Ny trondro a, ny ifandraisan-dry zareo any anaty rano indray dia ilay rambony iny no apelipeliny, dia iny angamba no ifampiresahan-dry zareo rehefa misy zavatra tiany hofantarina.